Hasharot turlariga: Asalari, kapalak, chumoli, chivin, qoraqurt, ilon, qirra, mo‘ylovchilar, burgalar, bedbuglar, chirindilar, tarakanlar, o‘rgimchaklar, chumchuqlar, shilqimlar, qo‘ng‘izlar kabilar kiradi.